بیانو زه غواړمه چې خواړه تیار کړمه ، معمولاً داسې ساده او اسانه شی لکه آش یا پسته جوړه کړمه په کور کې. هغه د خپلې خوښې مثاله هم پکې اضافه کړمه، البته ورسره وي خو بیا هم کیږي خپل د خوښې مثاله اضافه شي؛ ترڅو پورې یې خوند ښه شي او زما خوښیږي.